Cara tao kokis a siap na oven, campur tepung non tua, tao tamba mantega no tbah mantolo, tamba vanila basa so na tao adona kokis lo pan dalek ho tunun.